Suiza pe jaeko oime iroi invierno pe jare oime ivïti reta oime vi ka tuisa va verano pe jaema ovaja äve mi erei ko ˂hesitation˃ jokoropi jaivivi erei mbaeti vi jaivi mbate kua teta pe erei iroi va iroi